טבען באש תסלק ביצה, אלטוריקה סהלה, אואלא דיר ביצה פי טנג'רה סג'ירה ו עמּרהא בִּאלמאא' אִלבארד באש תג'לי אלביצה כאמלה, תאניה חֻט אִלטנג'רה עלא אחר נאר ו חְלִי אלמאא' יִעְ'לי, תאלתה מן לי יִעְ'לי אלמאא' חְלִי אלביצה תִטבּ מן תמניה חתה ל תאנאש דקִיקָה חסב אלחג'ם ו אלצְלַאבּה לי בע'יתהא, ומן בעד אִטְפִי אִלנאר ו ח'רּג אלביצה בִּסְרְעָה ו דירהא פי אלמאא' אִלבארד באש תּוּקּף אִלטִטְיאבּ ו תִּסְהַל אִلتַקשִיר, ו בִּצהא ו לראחה.